To mi heɓayno, mi yiɗay mi hollita yimɓeeji jogaago goonga, tabbitinki joonnde jam, yiɗki yimɓe, e jaɓuki fina-tawaaji yimɓe feere-feere. To ɗum waɗii nii kam, duuniya nyaamray yeeso, duuniya jooɗoto jam, so Allah jaɓii.